Ny karazana bibikely fantatro indray an, dia ny tantely an, vitsika an, moka, lolo an, kadradraka an, lalitra an, valala an, famakiloha an, angidina an, fanday an, fangaraka an.